Ra gne dinôzôro za loha da sisy amzao e sagna ndrindra na aminay ty ana da mbola sisy nahita maso anzay e misy dinôzôro fa gne fahafatarako anazy fosiny arake ny tantara da misy e dinôzoro ambotry mihina ravindra raha misiry gne oaniny da misy koa dinôzôro mandrembo da misy koa e dinôzôro tandranomasy